Adha wor south korea south korea hayu ijeman adha hayu fed lakis adh dibidi hinfedenuu wo hayu matachiret matasun namu ak isa hinchiren hayun kun naden gudo kab naden gudo tunne woya wolfokat lakisi woya tofauti tofauti hinneketu wo at neketine kulo ishin amtan dab kasjirt won akanatan adha ishia adha jabdu jabdu.